To wuŋ GarGajiya ci ɗa sabo tu kab gwas ɗaŋ ci ɗa choŋvon ɗaŋ a vərmi gwas nə wuŋ ɓasmi kaman gwas dulbajiya, dulbajiya nə wuŋ vwa vwa yan ca vu ngə rah mən ka nga tə ka tur ka tlya ka tsal tə ka ca vi ka ci ka wum ka tu nga saki ko ka tu lafiya a dli wa, <hesitation> kabus yani ɗaŋ mya ci tə yani ma nə wuŋ tə yan tə lagandi yani ma nə wuŋ kya haɗa shi kə tlya ca fi wuŋ san nyi a dli kə gəm nga kaŋwa ngai yanima kya tlya tə ka tu lafiyai a san nyi so saura wasəŋ ci ɗa. gya gon se mya tlə ndər mya yel shi ka yel ka cim səm wos ka ɗya ka kon gin nəni in a kamata tə fi ngə mən a dliye to yan a ca kima wos ɗaŋ mə yisəŋ ngəndi yan a ca mə kwan gya gi.